A raha izany ary karaha izy de hibodika faramparany am-piasana akato zah sady hamitamita le asagny zegny sy vitandreo sasany fa izaho ma efa sy nahatratra igny de karaha lasa maraha de amarainga indreo tondrasako raha <hesitation> gouter gouter andreo amaraina fa mba hialako amin'ny fahatarako niagny igny mba hampilamigna ansena akato.